Narekko wenniwi wettu ipakewe matinro istirahat paling makanjaq iya- iyanaritu arua jang nasabaq dottoroq e makkeda aruwa jang kaminang makanjaq ipake istirahat narekko wenniwi